Tëtäguasu Rusiape jaereta omomora <noise> oguata ipiru mbae jaeramiñovi jaereta omboete mokoipa ova yasipipe flota ou ovae jokuae ara por primera vez jaeramiñovi omboetereta jokuae arakae jundaroreta omano jare osirive kuae tetapevae jaeko oyeapo mokoipa pandepi araivipe.